Gazsiz ichimliklar inson uchun ko’proq foydali. Gazlangan ichimliklar bir nechta kasalliklarga sabab bo’ladi. Odam organizmidagi kalsiyni surib chiqarish va ichakdagi meteorizmga olib kelishi mumkin.